﻿Kua tëtä guasu jaenungavi paises Nordiko, oajaete yeye iru mundo ikupere oï, oajaete iroi jokoropi, kuareta jae kuareta jaeñovi, gue omomoe cultura jare iyipi reta oyapo jaeko vikingo reta jei supeva, jokoropi jaereta jeta <hesitation> yarakua jare jukuri iyipi reta oipotarupi oguata, jare oeka mbaeyekou, jare jaereta jekuaeñoi oeka ivi ipuere vaera guinoi jeta, jaeramo kua reta jerakua jare oajaeteye ñorarope imbaepuere retava